Raha nanana trano fisakafoanana anah manokana aho ka misy ireo sakafo any any amin'ny fireneko de anisan'ny ataoko ao ohatra ny vary amin'anana miampy kitoza eo ihany koa ny vary de loka ravitoto sy henankisoa n'a ravitoto miaraka amin'ny vônio.